to a ɗo mari anndal ko'de, bo a yiɗi a maɓɓita duuniyaaru feere, a yiɗi a joɗa ha nder, latta a ɗo mari himɓe ha nder. aran ni, Doole a yaha a tawa himɓe a tora ɓe ɓe wara ɓe joɗa ha pelle may, bo na mo kala jaɓata, to himɓe sali ayi walaa no a waawi, Doole un a yaha a tefa himɓe, a tefa 'makaranta' ji, a tefa ɓikkon a naftira be maɓɓe, ngam waɗugo nonnon may a waawan a heɓa himɓe, to a heɓay himɓe ni a waawaata waɗugo.